أه ثاني وين نخدم كاين تيق يا حسراه، في هذي تيق كبيرا أمنقدرش نحسبها لأن العدد كبير ياسر راها في كل، هي راهي شركه كبيرا لنخدم بيها هنايا راها معمرا تيق، بلاك فيها وحد ل متين تاقه و لا ثلثميات تاقه و لا ربعميات تاقه و لا حتى خمسميات تاقه، فيها معمرا تيق معمرا.